زما په اند، ماهیان کولی شي څو ډوله شیان توپیر کړي. کبان د بڼې، حرکت، بوی او حتی رڼا له مخې نور موجودات پېژندلای سي. هغوی د خپلو ډولونو، ښکار، یا خطرناکو موجوداتو ترمنځ توپیر کولی سي. دا توانایي مرسته کوي چې ځان وساتي، خواړه ومومي، او له نورو کبانو سره اړیکه ونیسي.